'Ngo rasun xiñanj hua chuhua xiñán ne', si 'hiaj ne' huin si hiaj karan' 'na' 'ngo tisun ne' sí sno'o kahui ne' ni kaanj ne', ni naka' snean ne' rukú ni kaanj ne' ni kura' ne' too ne', ruku ni kahui ne' ni kaanj ne', kaanj kunun ne' nikaj ne' 'níin kaanj ne', sisi utaj huin kisij 'nín kunun ne' riñan 'ngo hio'ó ta, asi lí baj nín' asi chachi' nín' sani ta'bbi ne' kiriñun snean ne' utaj huin 'nínj chakaj hio'ó ta, ta ni nikaj ne' kaanj ne' ni kunun ne' ni kachin chaa chinun' kwi ko kwi, hiaj achii' kachij nnaa nikaj ne' hio'ó ni kaanj kara ne' tako, kiri' nukua ni kachin 'ngo hiabi, ni kaanj ne' ni kaanj kana ne' man, kachin toj ni kaanj ñún ne' kaanj narun' ne' hio'ó, ta huin 'hiaj ne' ta taj ni kachij yina ne', ni hiaj kachij yina ne' ni kaanj ne' ni rakoj ne' koj riki, ruku hiaj kachi ni kaanj ne' ni kaanj kiri ne' man. Ta huin ba 'ngo rasun xiñanj chuhua xiñánj ne', ni a'ngo rasun huin 'hiaj nej ngwii yana chuhua xún' si 'hiaj 'ngo ngwii yana huin, si ananj nej ananj nej 'ngo xu'nún ta ni kiri' nej kunun nej, si xu'nún ni nitaj si anej chuhua a'ngo xuman', a'ngo gwii 'na' chej ye' ni nitaj si niin nej taj ki'hiaj nej man ka' mánj, 'ngo rin chuhua xiñán ne' huin taj si ta huin 'ngo rasun xiñanj hua xiñánj ne', ngwii yana ni anumin nej sinin ni ngwii yana ni nun nej 'ngo xu'nún, ni ñun' sí nitaj 'ngo si natuna ba ne', sani xi ne' kiman asij na ni kunun nej sij 'ngo atsíj manta kunun nej sij, 'ngo xiroj manta nej xi ne' kimán ka na toj kininj sij 'ngo kanj, kinikaj nej sij 'ngo xíti kaché nej sij ni ki'hiaj sun nej sij, ta huin kachij nej sij ka'naj nej sij ba ná toj, ni nitaj 'ngo kaga' utin chun man si huin si huin moto taj ne' kuan', ni ni nitaj ga ba' ná si ki'hiaj nej huin si kaché nej sij, nga 'ngo acha kutin nej sij chun kuti raa nej sij. Kura' nej sij chun nasíj nej sij chuhua tukua nej sij, achii baj nikaj nej sij achii 'hiaj raa nej 'ngo cha, ba ná ni karún raa nej 'ngo cha sani hiaj ni man ninaj riñan 'ngo molino huin chira' 'ngo nihiaj, sani ba' ná ni riñan 'ngo to huin ura' nej ngwii niki yana kiman ba' na, man 'ngo nihiaj ni ruku ni karún raa nej cha sani hiaj ni natuna ba xiñánj ne' nanj.